M'piac ascoltà 'a musica pop <hesitation> mi so semp piaciut Jovanotti, Cesare Cremoinini, 'a musica italiana m' piace assai, aggia dicere 'a verità. <hesitation> Quindi nu poc, un poco tutto quant i cantautori italiano, 'a me m' piaceno i testi. Poi dipende nu poc dò periodo, si stong depress m' piac 'a musica chiù lent, chiù morbos. Se invec, <laughs> se invec stong bella aller, allora là m' mett a sentì 'a musica chiù chiù vivace no? Chiù energica. E però 'a musica pop m' è semp piaciuta 'a quann so creatur, pecchè poj <hesitation> facev canto. Praticamente stureav canto e là 'a maestra mia me facev cantà tutt 'e canzon cà, <hesitation> diciamo rientravano nelle mie note. E quindi niente, <hesitation> lì agg imparat nu poc chell che era 'a music, 'e differenze. E m' piace pur 'o blues, cu cu Pino Daniele, chill che, chell m' piace. Però l'agg abbiat, l'agg <hesitation> sì abbiat insomma, ad ascoltà quann era, quann era grossa. Pecchè 'a piccirell nun nun m' convincev assai. Poi aropp 'a morte, quann è muort, dieci anni fa oramai, pecchè era 'o duemilaequattordici, allora là aggio pigliat e l'aggio abbiat 'a sentì no? E m'è piaciuto, aggia dicere che m'è piaciuto. Poi c'è stat cocc Cocc, tipo cocc band inglese cà m' piace, tipo come 'e Coldplay e <hesitation> chill pur me sent.